kon nyala deniguk luwaan joe nalik dihan derrefrige tan nisa nito iitewa laha on luwa wan nyala kanjo mendo yasalata bala idiko tatima